नंबर तीन रो मतलब रचनात्मकता, ऊर्जा अने अभिव्यक्ति सै जोड़ा जावे। ई संख्या खुशहाली, विस्तार अने आशावाद रो प्रतीक होवे। कई धार्मिक अने सांस्कृतिक मान्यतावां में तीन संख्या शुभ मानी जावे, जैसै त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश अने शरीर-मन-आत्मा रो संतुलन। गणित में भी तीन एक मजबूत संख्या होवे, जैंसे त्रिकोण रो स्थायित्व। कला, संगीत अने साहित्य में तीन संख्या नवाचार अने सृजनशीलता रो संकेत देवै।